بالعادة اقرأ حوالي عشرة إلى خمسة عشر كتاب بالسنة حسب الوقت المتاح والإهتمامات. أما خلال حياتي يمكن أكون قريت حوالي <hesitation> مئتين إلى ثلاثمئة كتاب تقريبا. العدد يعتمد على فترات النشاط والقراءة المكثفة. بعظ السنوات تكون القراءة أقل شوي بعظها أكثر ما بيكون ثابت كل ذا يعتمد على فترات النشاط والقراءة المكثفة.